Lloje t’pijeve jon birra, uji, kafja, çaji, pijet e gazume <hesitation> pijet e pa gazume, alkooli, vena, tequila, jogurti, qumshti, kumshta, langje, uji i gazum.